Sɛ epɛ dɛ iyi fi bi fi w'egyananbea mu a, odzi kan, ͻwͻ dɛ ehyɛ 'glooves' anaa ehyɛ biribi a ͻbͻbͻ wo nsa ho ban. Afei, iwie a na ahwɛ dɛ nsu a ͻwͻ mu no, ͻwͻ famu. Na sɛ ibeyi a na edze nea akadze a anaa efir a ͻwͻ dɛ edze yi edze ahwɛ eyi. Ewie a na ahwɛ dɛ hwee nnyi mu anaadɛ biribi wͻ mu a.